أتمنى لو كان عندي مهارة تعلم اللغات بسرعة لأن اللغات تفتح لك أبواب جديدة سواء في السفر أو التواصل مع ناس من ثقافات مختلفة، أعتقد إن تعلم لغات جديدة يخليني أفهم العالم بشكل أعمق، ويعطيني فرصة أفضل في العمل والدراسة. بعد أحس إن يساعدني أتعرف على أصدقاء جدد من جميع أنحاء العالم، خليني نتعرف على ناس كثيرة.